<hesitation> څاروي د اندازې په ترتیب سره لکه میږی، موږک، خرګوش، پیشکه، سپی، پسه، اووزه، غوا همدارنګه آس او نهنګ.